<noise> Gn ny firenena Inde gn henany zao gno firenena agnisan'ny matanjaky am resaky fitsaboa. Gn'olo zany am zao lafa am sehatry ny fisaboa marary dafa mandea an'Inde agny sirtout gn'ami resaky rein. <noise>